Nchora-no etek nji-fa ka aji-m-nfa. Nse ome na nyen-ome adu mfa. Nkonn ameh nong aji-m, a-sim nkonn a-meh akak ka nsi Bendeghe Nji na me nchorano etek nji na oyeba-mbinghe, na ejik, na okot. Obu aka jim nfa, kan mo-menghe ochot etek nji-fa, nto ba bi-gan nkon ame a-sime nfa, nji na ngima njim Bindeghe ka nfa, etek oyebambinghe, etek okot, etek okpogha na ndi ano ka nji. Nji-na nkon-na-ekon, nchungha, mbin-na.